Kue kutandaniuxu iho naku ko'o jan iho ko'o konojan inanderu kua iho viko jan, chi iho ko'o nguan ko'o luchi ye'e kenro njua iho kua ndekunaxu vexu nonre dichi onre ndioxo, vingox jan kuu naku kujanuján nake ke ikata comida indute jani chinga iin kua na'a comida atuu ndute keján ndanduko ko'o hi iho, koni tuka anika kee la'a, la'a ndununu comida ndakena chi ho iho kuina iho tuu kuenta ko'o kuenta nani nduu kendute konro ján iho ijenro comida njenro iho hi luchi iho hi njanuu, iho kuenta taka cuchara luchi cuchara janu ján ehu kuente nunu iho ndandu naxuu no iho xhe ndandu kenu comida jani chinoye, ioyo ko iho viko chinaduku taka ijanujan nakuu kua iho xhodo janchikonro iho kuenta kua ndakexu dita xondo ditá, iho n <hesitation> uxu nui iho kuenta hi na ndandu na'a xuu cosina xheko kua nuu naduxu ika, onre vanaru ndeko njuan ndinda chunre ngueyo nditandi chaya nditakai kue nda onré ndavyu tundijan iho kua ndanta tuyi konró. Iho njuanru ndiyudute iho vasu iin ndujujan, yendute konró chiyunre konro tuche chi iho kuenta uyanda luchi keturi, kodo ndi'a ndungu ndugu ndero iho ke dute iho ke tulichi iho ke kuenta comida ndanandui kuan ndan ndui, ndo iho taka nanduxu ndo iho tuu onré kuexu hí ikojan ndanduxu hi janruu ndanduxu luchí ndanan ndui inandunru keu hi ya'a ndunun tudu nui tundun vanro venru nguni, ndadero ho ndinanui luchijan onre ndandui januu unu andui uninui uduvanru xheko ku nunnui undevanru, uni ndunu kue ndanderu jan kue nui nanduu naduu kua ditá nguero jan iho ndon luchi iho ndo, kuano yenunu ditá iho ditá luchi iho ditá januu, kuani adungu nuni nakudoir anunuijan andakenru ndiundo na chindakenro ditá nadoro inakei nakudina dita kendoro ndai no'o iho yeta ka'a koján, iho ko'o ijono chi iho nduganoi chi iho luchi ndenono koijan iho ndakero kue idodo ndava'a navaya tukanduu ndei xhakatei yunduu, ihakanui nunu kojan iho.